asmasakan sayuran yang cuma tersedio beberapo bulan dalam setahun tu kayak nyo tempoyakn, tempoyak tu susah nain di cari pas musim be baru ado dio, entah ngapo kebanyak an orang jambi suko nian samo tempoyak tu apolagi kalua sudah di masak samo ikan patin tu suko nian dengan bauk tempoyak yang khas nian itu tu kayak nyo menggugah selera, apolagi di campur dengan nasi nasi panas itu woi enak nian, masyarakat jambi tu banyak nian suko yang makan-makan yang kek gitu tu dengan tempoyak itu, tapi kalo orang-orang lain kek nyo belum tentu suko kareno bauk dari tempyak tu woi nyengat nian.